காய்ச்சல் மற்றும் சளி பூனைகளுக்கும் மனிதர்களைப் போலவே காய்ச்சல் மற்றும் சளி ஏற்படலாம். இதனால் மூச்சுத்திணறல், இருமல், மற்றும் கண், மூக்கில் நீர்த்திரை வெளியேறும். அரிப்பும் தோல் பிரச்சனைகளும்பராசைட்கள் மிளட்டுகள், பூச்சிகள், அலர்ஜிகள் அல்லது தோல் நோய்கள் அரிப்பு மற்றும் தோல் எரிச்சலுக்கு காரணமாக இருக்கலாம். கண் மற்றும் காது தொற்றுகள் பூனைகளில் கண் மற்றும் காது தொற்றுகள் பொதுவாக ஏற்படலாம். இது காணாமல் போகின், பெரிய சிக்கல்களாக மாறலாம்.